Waa uri na shimkapa, uri nauku naba shimkapa uma na-waa uri ndeu wei, ma nwin’a, uri bi da, uma ndeu woi baa, uri tswa nbindo, uma tswanbiu doa, huna uri feiku, uma keikua uri tei peu’i, uma techani ma nwina, uri ndei ya ingi uma nde ya in’jia be dureu yo, bema dua, uri tswan bindo, umatswan bindoa, abea be dua ayo chi dedea nenea r’i ha, chi dedea nenei uri ko ndewepyu, uma wechapei waa una nya unene hun kenan, uri we chapeipyu, uma we chapeipyua, machia uri tare shimkapaaa, uma taa kua uri mbyareiku, vin uri ndewepyu, umande wepyu maachia vin uri zawe ku dun uri ndei wei, uma zawekapari, ukai koo chapea webe pea i nde kasin senpyu, uma kaape weura, uri hada weayoa, vin uri tsore shimkpaa kyona, uma tsokun a uri nde weayo, uma nde weayoa, uri we abe magin babyu, ba shitta kata, uri hoi weayo, uma ude weura vin ma chia ma byin’a uri jiuku nzu’n uba Benau ne shimkapaa, une wa yapyin’u pajukun, shimkapaa byen’a uri ko nwazau wa makabi, uri ko shimakapaa yiu kuiji, kuma ji kata kui du kin wanajini, kumaji kata buyu sansan, uma ne buju uma jinzun’u uri yiu vya bujuiba, uma nya uganse bujis, chikhen uma ne’a, uri koyi nwauzau, koji nwuzau, nwuzau, koyi nwuzau, nwuzau maji kata kui ganeuyaa kata kui yi kin wanajin, amma buji wajiji waa ni nai mbya ni nai jia, baa ko uma ji buju nzun’una vin uyi uya buju, min, avya bujui chia na ba uma jia yi nwuzau kuji kuma jia chikhen luyauya’ kukaa lui tsazauyo, chikhen yandea benai ne shimkapa hun, <noise> xhiken imbya indea bene hun. Ashinkapa baa ko uri nei shimkapa vin ba, ashimkapa u mbyaa shimkapa-ashimkapa sansan, ashimkapa baa ko mari uri nene vin ba, bena tsa aku bu shimkapa waa uri wa akin’u ri nai kata, shimkapaa u mbyaa bena dan ben, baa ko mari uri ne adaba duka vin ba, uri ne wa babo, w aba boa u mbyaa, baa ko uma nde shimkapa bia vin uri koo na ba bo jiba, babu uritsaboa u mbyaha, uma tsaa bo shimkapa ra, utsaku ma byen’a uri bi nde shimkapaa wepyu, uma nde wepyumake’a, shimkapa uri hadau buzun weuba, amai uri ne shimkapai na, uma nei kunai uri tuuku soi uma tuuku soi naa, hunnu uri ude aboi senpyu, wata dan ku byen’a huu kenan, hunnu utuu soi. Uri ndei abo shimkapaa nde senpyu, uma nde aboa senpyua machichi chia, hunnu, uri ndei. Uri ko shimkapa wechin’a, hunnu waa ashimkapa bena baud an ashimkapaa b abo, chia hun chii shimkapaa benai bau shimkapa b abo. Uma ka chon, uka kyaki shimkapa, aki shimkapa bena dan ki shimkapaa, baa ko uma mbya shimkapa na u mbya kiaba, babu, urinde shimkapaa fepyu uma ndei kepyua, uri tsore shimkapaa, uma tsore kua, vin uri ndei senpyu, uma nde senpyua vin, machichi chi, uma mbya machi byeu’a vin uri nde atsoki so, uri hun shimkapaa, hun shimkapaa, hun shimkapaa uma huni uri kyanaa ku, ichi zuki abua benai dan aki shimkapaa hun. Uma kyanaa kuama waa ko uma kyaa uri keuna jib a uma kyaa Uri ndeu hwaibu aleda uri peniku, uma peniku, uma penikua ugbei akula bi uho kayau weu, uma ho weura, uki tsa bo, ho shimkapa uri tsaaku, uma tsaakua tsatsau mbyaaa umachon, uri yai pan akyii ihwanbi, uri yai pan’a, aba, aba kata bena tsa bob a, ba byin, kata bu baa u mbyaha abu baa uritsa boiyo waa uri ji ki, uri ji aki shimkapaiyo, ki shimakapaa u mbyaha uritsau b abo sansan na, uma tsau b abo sansan’anaa, hunnu uri kyakia uri ji uri du kin wa nai, chiken iwafu shimkapa chikhen lji kia, chikhen iji waa bena dan daba duka, chikhen iji waba bo, kata bu baa hara abu baa bena tsa ameani ba abu shimkapa nma baa bu shimkapa ba uri tsakaa? Tsakauba, chikhen uri tsana tsana hunnu uri du ashimkapa iji. <noise>